Nako menurut ngoji manege ngone nyawa mane nanga kepribadian masinng masing lo duru manuka nyawa manege ma keperbadian manege bisa ja ubah, artinya ngoji juga aji kepribadian bisa ka ta ubah artinya kebiasaan kakarnaga manege aji kebiasaan ja totorou manege to si tuaka de aji kebiasaan manege ta nonu kebiasaan ja loloa manege ta jie, mane artinya kepribadian yang kakarnaga manege ja totorou manege to si tuaka berarti otomatis artinya <hesitation> kebiasaan manena ngone na kepribadian manege ka bisa wa ubah tergantung ngone nanga diri sendiri mau wa ubah bolo jo wali manege nako ngone wo mau ma wa ubah nanga kepribadian keja lebih ja loloali berarti akan wa ubah, nako ngo wo mau ka soko manege soko manege dika je aje wali na ubah karena tergantung ngini sandiri tergantung ngone nyawa kepribadian sandiri mau wa ubah atau ua gitu, jadi soko manege.